periscope o'n perioscope jee mashin jee woorata ma ayiya hunde jee awaawata hunduko be gite mako ko hunde je tabbi don naftira be daarodde ko kuma be miro ko kuma be glass firzim jee be baata je physics toh taa a naftiri a babbita dhum do wada diverting haske yaaha haske mei haa kefe sai saala yaa awala ayiya mei